Nej chuku man si sa' nun ra niin min 'ngo chutu lí hia taaj hia man xuj tukuo', hiaj mán ka'i rasun 'hio' ni mán xuj ni chi'nanj xuj chira' xuj nej hia mán 'ngo nnanj hia' 'nín nej, 'ngo nnanj hia' ñan nej, mán katin be' 'hio' ni chi'nanj 'ngo chutu lí nej 'ngo sote'e nej, ni chuku ta min nun nikan' ruhua sisi kunun ruhuo nikan' nej unanj xuj achinj xuj achinj xuj nnanj nej achin xuj kán chihia be' nej, nun ruhuo' man nej chutu lí ta ta nanj ba nej chube lí ni chi'ñanj nikan' xuj nej, nngaj chej che' nej ta si atoj xuj nej toto' chínj kara'aj ni nanun chuhua xuj ni chi'ñanj xuj bé nej chuku lí ta bé nej chuku lí ta nun nikan' nin' ra nej, chuku cha'u nej 'na' xuj nin akuaj xuj nej 'na' xuj ka' 'ngo, nej ka' bij, nej ka' ba'ninj nej, 'na' xuj akuaj xuj taj si atoj nej chuku lí ta nej chuku chiun ataj nej, bé ninanj níin nun ruhua nej chuku ta ni sé chuku sa' min xuj sani bé nej chuku ta nun ruhua níin, ni kuni'ñanj ni nitaj si aché xa' nej xuj sani ba 'ngo si 'ngo ruhua xuj kataj xuj hiaj 'na' xuj sani bé nej chuku ta min chuku nun rá toj níin, bé chube ni man tuko' bé chutu min mán tuko' ni níin' ta 'hiaj xuj ni nej chuku lí ato' kuan' ni chuku 'na' min xuj sani níin' sisi sé si atoj nej chuku ta, ni nej chube lí ta ni hia ngaj xuj chi'ñanj xuj ni ba' níin sisi nun ruhua xuj nej tuku xuj nga tukwi' xuj nej ni ba' níin', sisi nun ruhua xuj nej ni bé nej chuku lí ta min chuku lí itaj si atoj mán tukuo' nej a'ngo chuku lí ta sani chuku 'na' min xuj.